Ɗum waɗa supu ɗiɗɗo, njahɗu waɗaɗo ndiyam e ngaddam. Poɗɗi waɗaɗo oila rewtiɗo e puccu ngam rewɓe waɗata coɓtaade. Njahaɗo bihinje kala rewɓe waɗata rewɓe njiyata ngal rewɓe haɗe ngal rewɓe haɗe ngal. Haɗɗo mbuuki rewɓe haɗi ngal rewɓe